عندي الكثير من النصائح، أول شي أنصحه إنه يستبدل السكر المصنوع بالسكر الطبيعي، السكر الطبيعي موجود في كثير من المواد الطبيعية مثل التمر مثل الفواكه، هذه ال <hesitation> الحلويات فيها سكر بنسبة عالية وطعمها لذيذ جداُ لكن هي صحية وما فيها أي أضرار أنصحه باتبداله بالسكر الطبيعي.